Hati naaza nk'omurindi ihanga, kukora abanywani, ndabaakura, reero twamara tugaaniire, hariho aborabaasa kureeha mwa- mwa- mwa- mwa- mwashwaniisa kugaaniira kwanyu reero mwamara mube abanywani ahaakuba mwamara mura, murahaana enamba, murahaana esimu y'e namba reero, mugume murateererana reero oshange mwa- mwakwatagana mwaba abanywanyi.